<noise> Laha trondro velo mbo hompia <noise> da tsy amea ny hany misy akora simika reto fa da hany natoraly gn amea azy, <noise> ohatsy, amea akata, vilo, <noise> da amea avao koa gny kajaha na amea voakazo na na hanikotra zakany; amea blé <noise> fa gny kajaha aloha izany ny tena mety. <noise> Amin'igny i zany ny nofony mba soa mahasalama fa tsy vondraky ratsy, tsy misy dikany. Lafa hendasy amin'izay i da mahasalama.